Efenikila alikho. lyayolama yowena. lle mega mua egba owana igohiyale, kho egba etsehame ikhe muabihemuna egba idu ukpo kua egba ikholesa oriri lo gbame. ibomi yo yakhn yokho. usimi anidaduo lle erama, orademayo. ema fhu naga umiellitea dedwa ikhena erama nogadaamo. eramo okhakuodamie ona alkeho okuaa. oli emakunluo. baba uso lovanomoo wa lvamalumeo oriri logbomo. o itse neji school khagowena ikplenuyalo ikelenu dedwa iyardokhuo, emio erama oyakho oya donamina nafhu, nawaro le mina kwe ni ibo egwori 7up ode omeyo ikuayo egbora sombo iyoli. Itso ugiemo giomo erama ma okhadeame erarofua fiototo. <hesitation> ikhakhe go onamina na. deuamo no ltuu. imiehe ilqlic omabi rukpelo gu erma. molose erama. erma. okhakhogelu. ogevare eli oluweme aboma egbo ekhoya. onami nanuyo ena-egbo ekugeso. loco heyd baba onaegbe akiagomhe ye emonahe oganabi iyagelo ikpamera enator. orama olo lage ema iyo emonakho ona ese ukpakpala naru ulepakpayo sosola. mele isi khalole itso ogbe aya khegesome omie orama ogena pi ogelagede. ogedeoghime omelo. adeyame. llehamo erama orghime dator or lyoma luughime dotor uese ukhualikua. elese enamin. ezemele Imuabi muna egbe emaronoua yahore ala or iyoma oyqlwhore ala. idarehe enamina. nadeghimo la nalorla onayulipes ese ni ikpqlakpa iyalq irelokkuwo erelofioto uchaderelel i lua. ayu kpo dedwo ukhakuo mie efeokhe itse nanwwowena akuorobada. ikue lese egbe ekuosomo laliliema. ile akeliomo ekhebada ishe lime yacho kpolo akheyo enamina. nariamo ikhemi naremeyo. ca gi emadega mayor lol egbe. ena egbe. ekhoze so lalikhakhe voawo. so efe okuo itse nimayaer kpisha so okeliomo olchahe vare malche kpisha. onefela ikheni. lligolitese nigayorelama yowena